إيه المفروض يكون عند الأفراد حق اختيار البلد، اللي يبي يعيش فيه. كل شخص عنده <hesitation> الحق، أنه يختار المكان اللي يحس فيه بالراحة، والأمان، ويحقق فيه أهدافه، وطموحاته. يعني ما يصير يكون في قيد على حرية شخص في اختيار بيئة- <hesitation> بيئة حياته، خصوصاً، لو كان في فرص أفضل، وفي بلد آخر. بس بنفس الوقت لازم يكون في نظام، يحفظ حقوق الجميع، ويحترم قوانين الدول، عشان ما تصير فوضى في البلاد.